Ñamae rambueve ara, arapa re jocue oipota jei ñande ñaneñe pe opa mbae va jaema jaemiño vi ñamae rambueve yande yande puere vi ñambojanga jocuae ara re oyekua vae jae co jocue jei supe vae reta vae planeta marte jocue oipota ñambojanga